Raha ohatra ka ampisafidianina ndraika aho amin'ny piso izy amin'ny amboa dia aleoko lavitra ny mangalaka ny piso. Piso zany tena tiako azony ny hitiavako an'ny piso dia izao izy manambotra voalavo ao an-drano raha ohatra ka trano misy voalavo. Dia izy io koa zakaina fa mampisy chance ny mombamomba na piso zany. Dia izay zany no hitiavako anazy raha par rapport amin'ny amboa.